﻿Opaete yuvanga reta oipota sëretaɨgua reta erei mas oapo oyapo reta yuvangava jae kua <hesitation> pelota yuvanga, futbol yae karai iñeepeva, jare ɨru yuvanga ye jae ña orereta rupi mas oyapo retava jaeko kavayu oñoñokuaiva jare ïru yuvanga mas guiraretava jaeko kua <hesitation> futbol de salon,